איך נוץ נישט קיין טראנספארטאציע, קיין פאבליק טראנספארטאציע, קיינמאל, איך נעם געווענטליך א קאר אבער איך ווייס אז ס'קען קאסטן בערך אכט צו צוועלף דאללער יעדע מאל מ'פארט.